Raha izaho manokany aloha de mifidy gitara no tiako satria gitara mba ha- afaky andesiko mandehandeha fa piano tsy afaka andesiko mandehandeha fa de efa mipetraka eo avao aho zany manao azy.